Jue chedun i'ixë nebyë ko'o tsu'ux ni'iy, este tokadtyë comino, este oregano, madë clavo, madë yë, yë mëjk jue pimienta, pues yëyëch dun na i'ixë.